لا تخافين، <hesitation> كل شي مرتب، كل شي تحت السيطرة، طيارات- ترا الطيارات ءامنة، وكل أمورها محسوبة، من شو بتخافين، إذا تحسين إنك متوترة أو خايفة غمضي عيونك وتنفسي، واسترخين ولا تفكرين بالخوف.